في ظهيرة أحد الأيام بدأت لعبة طفل ما بالتحدث، فرح الطفل كثيرا ولكن لم يتعجب من هذا الحدث، فسأل الطفل اللعبة لماذا أنتي أصبحتي تتحدثين م- غير الألعاب الأخرى التي لا تستطيع التحدث؟ فقالت له إذا تريد أن تعرف السر فإرمي جميع <hesitation> ألعابك الأخرى <hesitation> بعيدا عن هذا المنزل، فرمى الطفل واللعبة وقال لها لقد رميت اللعب فما هو السر? فظحكت ظحكة شريرة إلى أن أخافت الطفل، فقالت لأنني أكره أي لعبة تأتي ب- في هذا البيت غيري، فلا أريد لعبة غيري هنا، فخاف الطفل وقام بالتخلص منها في البحيرة.